Beebi a monnkɔ hɔ da a naaso nkyɛ minya a mokɔ yɛ eyɛ Aseebu Amamfi no kurom. Osiandɛ ɔyɛ ɔbran bi a ɔbaa Mfantseman mu a n'abakɔsɛm kyerɛ dɛ ɔyɛɛ nsɛnkyerɛdze bebree. Nsɛnkyerɛdze ahorow a ɔyɛɛ no bi nye dɛ ɔtsena ase koraa no tun tumi ka - ɔbɔsoɛr no na ebohu dɛ no tun beebi a na tun wɔ no egya anamɔn bi wɔ hɔ. Ne nsa - ɔdze ne nsa si beebi a ɔbotan do koraa a ogya tokura bi wɔ hɔ. Ɔso na ɔso war a na ne daadze a ɔdze dɔw ne poma mpo ɔda hɔ a obiara nntum mma do. Ne daadze beebi a ɔdze sii obiara nntum nntui. Iyi tum kyerɛ hɛn - hɛn amambrɛ na mbrɛ Nyankopɔn si - Ne kɛseyɛ si tse. Ntsi nnka mɛpɛ dɛ makɔse- makɔhwɛ dɛm kurow no do.